Ñyalde foftere ko mi ɓuri yuɗugo kanjum woni ñyalde Jummare, ngam e Jummare fuf so mi fofta e mi hebaa daama julde jummare e jannde deftere ngam heɓugo lada e gum jomiraawo. Mi nana belɗum foftere fuf so wari ñyalde Jummare.